Satria moa izany nosy ny fireneko dia <hesitation> feno rano manodidina azy, dia mety betsaka ny karazana trondro izay mandehandeha eny amin’ny ranomasina eny. Izany hoe mety eo amin’ny <hesitation> dimy arivo eo angamba ny karazana trondro misy.